Siima nii nguuck-n-nkandi néé, ni ruu féé <hesitation> siime kulane ka thuu, ifu kaye ka lhaasi iwaakama, a sa dhocka sangi an riibe diiké. An riibe diiké ka sa dhocké wuu sangi. Han kine nruu bhangh dan, tangne diiké ghune nféé mbhuughune nsééne nfur, ifu kaye ka dhocka, riibe idiika, iriibe iwoobe yune ka sa dhocka wuu sangima. Ni nguuck nkaye nruumu, mu la yicki élabindi ka rémini an sambo. Maa n-nséénema ifu kaye ni mbhuughune wuu sangi ntiigné, ifu-mbéélé idhocka na ni; adéé nfuye nlhaa tiigné, adéé la dhocka nfuye ka dhocka fu sangima. An foo fiinane, mbaagh ndari-nsééne nruumo ni ja, ghuna mbhiiké ibindi. Maa nsééne ghune, ifu kaye an riibe diika gnéénami iwaaka ka sa dhocka wuu sangima mburi ifuu-biri-nfu ringi gnéétine. Wuu sangi dan ni la dhocka ghi, ni kaye ka an riibe diika ka gnééname iwoobe yune, ifu gnééname suun-sune ifu gnééname. Naa gnééname suune sa dhocka, réémini masse ka gnééname suune. Mbééla a fu docké suune-sune faa la runtutini ka dhocka fuu sang-sangima. Ndari agnééname ni suune-sune ghuna mbhiiké sangii dock nangh kane nfu dhuubune. Awaa féé mu la tické niir. Ndari akane fééni ignotu ignoode, ghuna mbhiiké akane fu sangi awaa ringi dhocka ghi wii suun-sune. Nfu dhuubune antere a la runtati ni. Iwoobe nangh kane afu gnééname suun-sune. Nii mbhuughune niir lo nthié, a la ringi dhiiki nlaa dhocka ghi, niirone i la maakami ni. Maa ndaari aféé ni sii, ghuna mbhiiké afu gnééname-fii-if-fii waakama isuuni sune ka sa dhocka fu sangima.